In Russia kemi <hesitation> per esempiu importanti, famosissima la letteratura russa, per esempiu Dostoevskij e gjithë këta çë shkruajën libre.